Toetran-dra baka Sirilanka ndreky zen̈y manana kiliman tirôpikaly izy, avô misy môsôn koa, de misy ama amandoan̈a, amandoan̈a zen̈y anambo be <hesitation> amandoana aminany mandritra ny taon̈o, tsy de misy tsy de maintsy kà zen̈y bôka Sirilanka an̈y zen̈y.